Bueno äjtzi äjtzi este nta't mespa, yäti ijtyajupä une'ista'p puro celularti'p, puro celularti'p ja i por que nta'p muspa otonhyajä nta'p muspa ijtyaj sin celular, pero es como äj jaya' jetij nta syunpa, jetij nta syunpa por que tum naka nyäjajo' ä une' jujyampya'n, ti'yajku nä sunu, watyänmi musu juwä yijtu, ah jejtzye para que, jejtzye anhtzo'nhoyu, y de jenä es que nta'ntä ntzajmapya nitiyä, mejor que nta', por que ät nä'ijtu't nä'ijtu't anhke tzye'pä pero nta't muspa marcatzäkä pero nyä'tonhyajpa't äj une'i y pena anhtzonhyajpatzi por que ka'nta't anhtzonyajpa y ken myarcatzujkyajpa y ja' ja itä a tiempo wa't anhtzonyaj nn- sentitzäkpa't äj wit triste, por que quien sabe jutzä ijtyaj tumtumä ä une, pue äj nämpatzi wa'ku jana myesyaj celular por qu jetij dyañatzäjkayajpa wyitäp, kyopak y todo todo cuerpo creo por que hasta äjtyä nkoji' it yäti nä kojtyajke'upä no se tiyä nä kyojtyaj kyoji'ojmä, jetji'nhtumäti'p nä ijtyaj jnä ijtyaj celaular, jenä ijtyaju metza soka p, puro jet'tyip no se ka tiyä tanto jee wejlokajpa nyä'otonhyajpa, ät tzyi'pa't coraje por que ät nta't sunpa jejtzyepä y yäti je yätita'p soka'i yäti puro puro jejtzyeti'ap ja itäp ja itäp ja itap wa'ka tiyä nä manh tzyäjkyaje, ka ijtu yosku ka ijtu tiyä puro celularti'ap jet'tyi'p jowi nyä'ijtyajpa como que jetij nä manh 'ye'syaje.